Nida kiti nida kiti nravañota nriantes ña kaku deti ta xa nion a xikano kiti nraviyo ka nachiti nra ho o on. to kito to yitón nritaxo nrida ña kuali kualiyó, tomituchi chón yo'o nrida ikutia yó ta kointa ta xa tavatia nra naneti in iin nra koali koali ta konti tá nridajan xhitanti xa xhitanti kuanti xati va tá xaon kii a oko kiita chitanti veeti ña chín mini ho o on. xhitón kuali kuali nrida ikuti ho o on. kachí kuali kuali ka naneti nrami nikuniyo chín tomijan lia tomi chí miti tájan ta kixa kidati veeti antes ña kaku deeti tajan ta xa oha listo ta toda xa ixa ho o on. kaxakiti tá ta xa ninri ni- ni xakitita xa xhikanoti xhikututi duni ho o on. tomiga duniga xhitón kuali kuali ña nru dikonga tu veetita jan nguxa ho o on. tavi le'ti taxa ni tavi le'ti ta xa ni kixa xhikanoti nrukutiña, tikudu xhikanoti nrukuti ho o on. nrida noo ho o on. ña ki ko kixanmiti ta xanti xatia kuxhi leetita ta xa ni nri nixano leeti ña xa ku kinikuiti ña nravatí ngu aketi xanti ta danrokotia ta ho o on. xa inga tuti kixá ho o on. kuchóntia